Espinaca, acelga, zanahoria, carnes rojas…

En algún momento entre la primaria y la secundaria.

Y por mi región, normalmente, los niños juegan al fútbol.

Me gusta la pintura, la música, las artes mundiales

Realmente los domingos la gente se junta en familia a comer pasta o asado.

"Y acá, en la zona de Buenos Aires, el baile tradicional es ""tango"" y se baila en distintas competiciones y celebraciones."

Tomar mate, leer las noticias, desayunar lo que prefieren desayunar.

generalmente una botella de vino, una caja de bombones o alguien trae un postre como puede ser un helado

Yo, por lo menos, prefiero el frío, porque… Cuando hace calor uno no puede seguir sacándose la piel. En cambio, cuando uno tiene frío sí puede seguir poniéndose ropa. Y además, el frío… Estéticamente… La ropa que se usa cuando hace frío es bastante superior a la que se usa cuando hacer calor.